Yëdun xa'ajpë, yë ejt's jedun nanëmbyë amaxa'an amyë refrijerador jue yë este dun tyumbyë tyam bii este tyëch këy, tyam bi'i yaj junkyoj pues je ëjt's dun wayn we'en bi'i dun kya matyë ti'i nebyë di'i dun nebyë bi'i konën, nebyë bi'i ka'akën ji'i bi'i dun kumaxëp, we'en bi'i dun kya matyë nebyë bi'i mujtyë ayën nebyë yë, yëyë bi'i dun kumaxëp we'en du bi'i kya matyë kya wa'atyë y pa ji'im bi'i mich në najtyë jedun kuwa'atëwambë tyam bi'i në dun muk yaj tëchkëbyë ji'ib yëyë ëjt's dun nawayn.